Kaa yab bəna ən təə nəsəwa ə ndə kaa laɗi bam domin la laɗí kaba mee nə kumana danda nakən nə nə sob ɓootaɓana kənə pid nə kər bə kəna se ba, mee nə se nə kə ko ko nə kad ɓaata ngêk na war fer kə ts ko a hint kaah wara, mee tə koa hit kaahwa nə mbən saksəa hit kaahwa ba mee tə ko nə bən təə sə tíítíí a hit kaah wawa ən tomsə kaa ladira ba mee tə pedaa hit kaah wa siyo nə kafin a ken kaa ta dana meer ts sa osa kwa’nə tən pəo nə koa ham tən kadə bə pa jhawava a ɓaatə ba tas fom humu waatowa a kaa lahira ba səɓa mee tə kon a usíyo ntəə kang ko tə kad daa ɓaats tən war fer akə taa ko tə kaa. Ham təm tomsə palabawa feẽ bəsan tomsə maaso wa duk kaa ɓən tomsə mbəsə bawa kaa laɗíra səba ən təənə siyo kwakwats saye a təro nən tərsə ngau tərsə bəsa fěěya don saboda kaa latira səba mbə nən səksə səba ən ləə nə sə kuma saye yín təə nəsəya maaso don tən kan ma kaah tə kama kaah kənso taa kəna bə kəto kənaba taa kěě bəbə tən taa sən taa u kə taa kənawa’ ton yabra saye ma yi tə yafe a lau tə fomsə sem yabrawa siyo bə nən səksə a kaa latira ba, kaa ən təə nəsə tii tiiɓa.